Mi ɓuri yiɗugo gimi kalanguji ngam di ɓuri belɗum so e fiyo, bo rewɓe surbaa'en e waama chaaka yimɓe. Ngam non mi ɓuri yidugo nanugo belɗum kalanguji, saboda non min ummidi e galle amin min fija so un fiya kalanguji kondeye.